א קאנע פון טאמאטא סאוס קען מען האלטן און א קאבינעט פאר זייער לאנג אויב ס'בלייבט צוגעמאכט און ס'האט געווענטליך א דאטום צו ווייזן ביז ווען ס'בלייבט פריש אבער ס'קען בלייבן גוט פריש און א קאבינעט אויב ס'איז צוגעמאכט.